हमिन सिङगार पटार काहेला करैछि त सिङगार पटार काहेला करैछि कहके निमन लौकेला, सुन्दर लौकेला, औसनके जैसे कि सिङगार पटार कैल आदमी केतना सुन्दर लौकैछै कहके, केतना निमन लौकैछै कहके लोक सब कहैछै ओहिला लोग सब कथी करैछै त अपन जौन चेहरा है उः चेहरा नमिन होखो, नखराब होखो यिहेला कथी करैछै सिङगार पटार करैये । औसने जैसे कि हातगोर ने हमीनके क्रिम लगाइछि कहके नफाटो सिङगार मुखके सिङगार करैछि चाहे चेहेरा के गाल बाटे जौन हमैन चेहराके छाला बाटे नफाटो यिहेला हमैनके क्रिम लगाइछि, । आँख सुन्दर लौकी उहेला हमैनके गाजर लगाइछि । औसनके हमीनके ओठ लाल रही तँ ओठ लाली लगाइछि । यि सब कहेला से हमैनके सिन्दुर लगाइछि, काहेकि सुन्दर लौकैछै, निमन लौकैछै, आ यि निमन लौकेला यि हमीनके सिङगार पटार करैछि । खास करेके त हमीन के सुहागीन मौगी सब अपन दुल्हाके नामके सिङगार पटार यि कहके करैछि, ऊ के लागि भि हमैन के, अपन दुल्हाके लागि भी निमन लौकम कहके ऊ के लागि भि हमैनके सिङगार पटार करैछि, चेहराके मर्मत रहो नफाटो कहके नलौको कहके यिहेला हमैनके सिङगार पटार करैसी ।